موش خورما د موږکانو د خاندان څخه یو حیوان دی چې تر ډېره خپل ژوند تر منځکي لاندي تیروي. دا چې دا حیوان همیشه په مځکه کې غارونه کاږي او په یو ځای ننوځي او د بل څخه راوځي، نو د زراعتي مځکو لپاره ډېر ګټور. زما یې خپله دا تیزوالي ډېر خوښیږي، او همیشه مصروفه وي. زما په فکر دوي به د ژمي لپاره ډېر امادګي نیسي ځکه چې په دوبي کي دوي ګرځیدای سي او په ژمي کي نسي ګرځیدای.